Karazana zava-magnitra ampiasaiko zao refa zaho mahandro a, ohatra oe ra andrahoako mamy apesaiko agnatiny zao a la vanille a, de canelle a, na jirofo, fa ra ohatra ndraika oe raha masina no andrahoako aminanjy de poivre a, de sakarivo, tongolo lay, tongolo mentso, de carry.